Ny mombamomba bafle izy karazana kakazo izy zay miendrika boîte be ary misy haut-parleur zany anatiny hafaka mamoaka feo.